Karazagna machine fanasagna lasiety ndraiky defa misy plase plaseny izy akao fa sy hoe akorataka karaha lamba fa lasiety de mitambatra, vera mitambatra, koera mitambatra forsety mitambatra de misy bokotra poserina aminanjy an de misy rano miraraka mampandio ananjy akao fa sy mikoratakorataka izy mba roà sy ho vaky, karan-jaigny fanasan-dasiety.